والله الموضوع معجد، بس أجول إن الاثنين مهمين؛ يعني إذا كنت سعيد تجدر تفيد المجتمع بشكل أفضل، لكن كمان لما تساهم في تحسين حياة الآخرين بتحس بالسعادة، التوازن بينهم هو الحل، فممكن أنه نحن نحقق الأمرين إنه نخدم المجتمع ونساهم في بنائه، وأيضًا نحقق سعادتنا.